Raha hoe <hesitation> ataoko angamba hoe raha hoe <hesitation> sy tsy mahafantatra fahasambarana ny olona raika raha sy efa mandalo fijaliana, donc zany an raha te hahafa- te hahazo fahasambarana, te hahazo raha raika de mila miezaka longany, mila miezaka na olona raika de zegny vao mahazo ra- mahazo vokasoa amy tanjona ananjy raiky.